Ahomgye da a <noise> m'enyi gye ho yɛ da a wɔdze esi hɔ dɛ wɔdze m-kaa ekuafo. Ɔnam dɛ ekuafo bɔ hɔn ho mbɔdzen wɔ <noise> hɔn man ne m'. Sɛ yebedzidzi oo, sɛ yɛbɔnom oo ne kɛse nara fir hɔn ne dɛm ntsi aber nyinaa n' m'enyi gye dɛ <noise> yɛbegye hɛn ahom wɔ da a wɔrobɔ ekuafo hɔn abaw do no.